Kɛmwlɛ aɣba mʋa akɔne wele aɣla mʋani yaƒʋʒʋ ɛbɛ madʋni wili kiyɛ kadʋ ɛbɛ nivili la mɩ ayɔ aɣlɛfʋɑ yɔdʋ nivieli mɩ ʋmla lakɔnewele ina una akɔvewele umla kewele ala bʋalɑ mɛ afuʒu ɛ wlezʋdi alos alɔsɔ ekʋɛdi kaliɛtʋ kɛmosʋwʋ ala ananays ala mʋɑ yosʋwʋ fonʋ bɛtɛ alɔ ɛtʋɛ kadʋɛ yafʋsʋ ɛkʋɛdɩ bʋakaliɛtʋ mɛkɛ mosʋwʋ ala mɛ ewele bʋala bikɛ mayɛkʋ alʋ kɛma vani kɛme kɛmazɛ ɛkʋɛdi bʋakaliɛtʋ ananyɔ ala lili mʋ atʋ ʋsi ba kɛma ʋani nʋ tayaba nɔlʋ ala nʋfayaba yɛkʋ mɛ yewele alaɛfʋɛ kawele alɛfʋɑ bʋa mʋa bi kɛmanʋ ɛsɛ yewleo.